Sabzavotlarni mikroto'lqinli peshda yog'langan holatda to'rt yuz darajada yigirma besh- o'ttiz besh minut qo'yib pishirish mumkin, bunda judayam chiroyli va mazali bo'lgan mahsulotga yetishishimiz mumkin.